तुम मारी पसंद की साधी पुछो जी। तो भाईया साधी तो कही छे जिन्दगी में एकीज बार हुएच। तो खरचो तो कही छे दिल खोईलन करना चाहिजेज। तो असो की साधी कसी करना चाहिजेज की तो जित्ता लोग बाग एच परिवार का साब को बुलाऊन चाहिजेज। एक अच्छा बड़ा होंतल में का रखना चाहिजेज। न एक बहुत बड़व को वेडियंग खाल करना चाहिजेज। न असो करनो जाये जायेज। कि जो लोग बाग रहेज सब देखी नना न खाना उखाई नना अच्छंबित हुई जायेज उनको समझेनने पड़ा कि ये ये कैसा सो सादी करी रहेज।